Do vallira labbungo limse nyoroode. Na'urawol on manga je be watinta dum ndiyam be sabulu ngam loota limse nyoroode. bedo hauta dum be hite lantarki on ngam hoinina himbe sadugo lotugo limse.